To ai askamina kuɗa nais skuɗchka gamɗai liling gabɗai liling gubɗaiya naiski zɗa chkinewe nais kuɗchka sanakna nai motachka nai a anischka kobainagha. bamka bainaghmba banka nischkna mba blaghurka dghaida guyavgha dghaigurda guyava skichgura kagur ana sghaida luwa sghaigura luwa gatnughat gur ga kayan kallu gawiyaha dag zɗanana nai dag zɗanana naya kuwiyaha naya ai farinchike <hesitation> zɗa laɗ ai zɗa laɗai amma kagha ngaskichka nai hniva ngakumichkanai hniva dghaikada manthrachi hnee nga thrachida mbalkumbla hni goliva ngaskisskida mblakumbla hni guliva to sghikada luwa gatkagat nis chkan ghdee gatagat kagh gole nis chkan ghdee to nga ngaghiɗa zɗava to amma nais kuɗa kna naiz kuɗ chka gabɗai liling gabɗaya ghulaka kanjgayan falo gabɗaya wirghigh ksa gabɗai chkane sghaichka ksag chkani charɗ ska tarɗa sag gabɗai chkane zarakdauka gayau mgaga <hesitation> magayau mruba ai nahgamtana kwakwara kihanachski myaumruba hama balakakda kwakwara naɗ gha. arvid gha. arvi kiha nachski huta a. anach wud manach ruba vgharna hagabɗai chkane pardvagha ha gabɗai chkan, pardva dga yau mruba sira to ngwata naghan naghagh naghcki piya watchi hnee goliva nga nga yau mlidchi hni goliva kwakwara pardvahha hni goliva. Jugwi yauga ndugh sana zgaga ga ga gabohol sana skagha juwakagh da guya ka huta toai aurekam aizɗa aure wiyahda wiyahda wanika kakazɗaftaure bawezɗa aure liling gabɗai ai to kuɗchka nayidukski aukagh kawai kwakwara aunigha ska <hesitation> fiw asghaichkani gabɗai chkine ga thu gwaskee gawiyahaa, zgurman mɗuk chkani <hesitation> fte katifa zga nischka gabɗai chkane banagh gole zɗa bainagh gole kasnagha kas bainagh goli chkane tantan tantan kasnghakas bainagha ko malha bainagha kumaniga bainagha hiya ana tambamsaka to chkwar iyalwaw to laɗga kuɗa kam ai zɗa laɗga kuɗ ai naiga ga njknacha kwarchagh chkana sana chakwarchagh chakwara yuwa anamruba yuwa mruba vaghcha kwar kna <hesitation> yau wiyahnam ruba zudcha kwara achikwa faro, faro hastakyau mbruba to manika kuɗa zɗa kuɗa wiyah kɗai kuɗa tozɗa kuɗa gabainagha zga dad nagha to gwalghaichka dghindghine ska kajnama ghulakkda batarba dag zɗa nana, nana dagzɗa nana sukdrargha baya ksa ga thu sana ga gwasksana skada zatardghar chkane ztardgharka gwask sana katakada hpɗuwe to nai yau ana <hesitation> skina ana nkwalab gole batarka <hesitation> chkanga kwakwa kuwiyaha gaskinask Kuga fanta ska suktardaghare kataka ana huta aya tfa hastak kufanghar chkane avjir ghuche maɗka mbaldu chana zika klaɗ hazta kna tauraki vgha to kuɗa kam zɗa kuɗa batiwe naiga batiw maikyua sana gadag hnai sana maikyau sana ska bataranga bainagha ka waɗka waɗte to gugachka ghigh sanakna naghcha mblaghuz kuɗ naukam harga allah nacha manarimangh chkanin baighuwa ko dad ghuwa kun kungha yay ghuwa kunga vjarchaghe vjarnukchagh hɗiskwakar hne zaghnah mantrimana to nga kuɗ naiva, nga kuɗnaiva to zɗa kuɗa naghika dghaika daga maikuɗ vɗikamtama <hesitation> nghinka hazga mai kuɗ zanda gabɗai chkane sta dughummota gabɗai chkane ai zɗa rayuwach kuɗ ai nguratikaga walsanan motagabɗai chkane, wal gabɗai chkane ndach nghigh njag skaghda thla achikwa skagha ai dan kauye kagha hazta to sghain kauye zigha hazte, sghai. sghai chvi kauyene hazta gabɗai chkane azndath njakkanjag gabɗai chkanen mota gabɗai chkane latatatat ndathan mota gabɗai chkane to daghga daghda gwal kuɗa zɗa zɗakuɗa lilinge to ai nahgamta gole ai nah mbalduchag kuɗe haznahkamta gabɗai chkane da hutgha ske kniiɗ ski kfikfida baghitada huɗi hniva, thvaikamta gabdaima ska chnachkane gabɗai chkane jii ida gabɗai chkane da kɗangalgal gabɗai chkane nga ski huɗi nai hniva wai sida huɗi hazta kaga taliagh tarsana wuzata to aya Skida uɗe skagh kaga talia gumt gumet chkane wuzuka wuza kaghanne daghai kagha dghaikgha chkin damga damga skina chkine huta kagha hutakagh ga ga gawiwiye ga wiyaha da sgari san hne skagh dghaida huta chyah sgaru ga mbakur wad zuch-cha kwar iyalwa ai ga mbakula zga skina zudcha kwar ai, ga mbakula zga skina zudch kwara dargha kaghda hutanne ai aujil kagha nga kuɗ maɗblak thankghan naghva, mbalduka kuɗa kuwiyah sukdgharka anam luma nanaski sukdghargha baya ska tfakam tfa a. a bainagh skim ghara, tfa hasta kakaf chkane ai skarwace akchkan zak lkaɗ ahazta. manchkan zak klaɗ hazta tma safchkam rwiga yagwa hazta chkin gabɗai chkane chachamka rwikna tma safchkam rwigayagwa haztakam ai auka au nichwuda a awaki liling gabkaɗaya nghinka rwikana kunahcha mchai kihanai gidanska gidan chkinsane ngamcha hniva a iya hniva kiha hniva ko ghulnana kihanai dilka duftaga alchan sana kna, ftaga chlachan san skisan kna kunahcha kuha kihaka thah skada kuhdai kla. a nga kuhghava dukna kwakwara tama safchkan rwiga yagw ha auka awa dukna kwakwara tfakam kafam ghara auka awa dama kuɗakam zɗa duɗliling gabakɗai chitama ai waiskida zɗa kuɗ gole ai nga kuɗchkava nga rayuwa naiva naya rayuwa we nga kwakwara daman segegh hava ai amma naiz kuɗchka sana kna. naia ko ɗare kokwartik kuɗchka sana kna ko ɗeri hkarna ko kwartiz kuɗchka sana kna aya da kasnagha kas ka zga Bainagha zgaga dadnagha blakak kwakwara ha a baya kai nachksi zan naɗa ngaghur juwadsagva ska blaka paghtarghukan mota haltargharka naiga nischka gamdaya liling gabɗai chkanekaghur thrama zgaga nischka zga kiha to kullum bazarvigur dghin dghine, gabɗain mghay siling gabɗai mghaya to nga giɗa zɗa hniva kiha hniva da sghaikiha arjike nga arjikhni sghaisag hni goliva to skina kwarghighanne to yanu nacha nacha nachwud kwaranna <hesitation> nachwud kwaranna zannaɗa <hesitation> gaiga kla ghigh anan ngathaghure to dada dadada thaɗzan golekna darau golikna kagurda kaɗ kwarnil kwara to amma amma skina kwarghigh nikam skina kwari ghghne zda kuɗa ga iyaye ga yaye chuda ga ga bayaghmura zga dadagh mura zga gaga gayay zgaga jijaghmura zgaga warghar chuda ma bazazazwud rviztar kuɗa naina kwart kwakwara to adghaigh da kakwahina haska aya bakaba gwadjgaft ghalwa ski kla. a bakaba gwadjgaft ski kla. a hazta to manne manne a thgha gwadjgaft ghalwa, athgha gwadjgaft halwa nichaa nich la. a thghaika thgha gwadjgaft ghalwa kana selka sagka dghaka dagka dam luma <hesitation> ko djau segwa ka ko djau thu chka ka ko jau wiyahka zakdgharza a gwadjgaft a skidam dvachka to selsagka davde kwakwara adghaidan kasuwa hina skak gwalghaya ko bainagha ko dadnagha ngana kwakwara hava Ngukghande hasta pghaksag chkane mprau, paghraksagnda gabɗai chkane fyau hasta fyaksagnde to aitmi makaghanni a tmimak bay zgaga tmimak baya tmimaknisha ghanne skagh gole kakagh gole ka takataka ai winachski manigh hanne kiha nichskiba gwagha kai dadahutskika kna nachski kla. a mak huthachagh ski kla. a kasta kwil awigh awa kihaba gwagha ska kai chandai ndaya ska kakaman salga vɗichka manichka salga vɗichka kaka manichka salga vɗichka kaka ana kakaruk gwadjgaft ghalwa ticha gwadjgaft ghalwa dida nai ski manakigh zan nɗa <hesitation> titha rukkarukagh arukkarukagh hina eh asawagh da htaɗara vokchka hina ska gwadjgaft ghalwa kada wayakiwai ghwadjgaft ghalwa damanka thrachka to kaga mdakam awaidarghar namda, ska twarghiha zdɗa kuɗ liling gabakɗaya mlaghu kuɗ kam ting ai mblaghus kuɗkam kudajuwaghigh kam tinza baighuwa ghigh ndai ai kaghda ka payarni a vak gamnansan an baighu mina kazbaighuda kada giɗai ndaya kazbaighuda kada giɗai santama yauwa, daida giɗai baihauwa tama kaghda skwardghar dag zɗa nana kazbaighuda kada hpaɗa kadighighda kwakwara hah hpaɗa hak baighuwa gaskia harga allah dan baighuwa kam ahutai baiguwa wahala ftaghighe gaskiya kwanakwaragh kan ftafich hinakna hucha ahuchi baighuwa laɗ ftaghighe, kuwiyaha ftaghighsani, dghin gabɗaya, la. a zɗa ai zɗa laga kuɗa liling gabɗaya kuɗa zɗa